<hesitation> mandu le persun-e u tuta ma vus e si a ie dë stras cerciue dë grupeli ënsema e dë fe üna corda për calé da la tur e parei